Oire votuva oia ragai, voeaoeapa ruipapara veira voea ragai paparinaravo ora koirareo a evoia osia va voea ie roaro toupa, oisora oisio toupa, ora rerepie paraveira evana rutu siposipoara, osora reora oavuia oisio ragai tavitavi paive evoia, eva ova e e eva gaegae ava uvare tarai paraepa aisie eva gaegae oro uronae vaoiso osia uvuipai ra toupa ragaivo rasito ivaraia varao viapauso vokapa, viapaso uvu iare avara oisiosa vokovovo, ari eisiraga toupa uvare eva ua umipa guroguropa vokapaoro. Vao ouvu evoia iava. Uvare vao osa tou pavopao, reoa, reoa uvuiaro reoa oaia uvuipaira vivatepaive, vearo a oisira evana vate paive, eva vearua reoa oaiava voka pa veira, vokapaveira uvuire uvi ia oisira rakuvira tou mare eva vaeva oa ouava oaia uvui paina Apeisi viapasora apeisi toupa, viapauso ovuiare avaravere, viapauso o ruguruguroi va touavere oa vateparo urua epa evoia oisosa era kovae, vavo vavoisiova evoea osia ragai tokipaive. Ora vo uva touava ova enai ira touvira reoparuveira ragaire uva vara oupavera raiava, ratavipaveira varaiava va vara evara ora ragai tavipaivei ra vosia vokapa, evara kekepaiveira, evan reoa oa uvuipaira va oua, vava voka pavopae vo uva toupa na eakevai purapa, uvare evana evona oara ouava vo tuariri evoia evoia ragai tavipaoro uroaepa osio, oiso eva.